Na kəmu karak jiirrewa indai ja da cacpa kaasau ko ja sa mbasu aa ri mi ja sukwakuya nən ja naa amatau kamancawaɗ ga kaasau. To joɗan 'yuwa hankal ja naa mi waarra tiye da zəgi na yauda aa dəga naa be aci aa dlamau kwakuna wənduwa gəri sannan kuma dək be ko dlamau kaakə nən shirin tiye da da bitkəndutau kamanci gəri bai, tiye da takɗa kamanci gəri bai, tiye da dlamu ii kunu, sannan maamu mi kwa tare naa atu tiye da ɗalma matkam gəri da dlami bəlan gaaɗa aa ra naa tiye amman dək minda dlamau inde ka ɗalmi be dlamu bəlan bi nən nda vəda aa sa naa bone kun nda wənduwo kwa sa naa bone. To dək lakwtu jo da mbasu kaasu nən dai, jiirrewa ja naa amatu ja rema ii ɗau gaaɗa be gaawa. dək be ka dlamau ka dlama be mi dlamən gara bəlan naa ci nən, ci ngum ka kəmu naa karau, sannan ɗagai daama aa kəmu naa karak. Amman dək be ni dlamən gara bəlan ki nən, gusku ko matkam mi ka ɗi gu ka jiba bəlan ka ramu di ci be da dlami bəlan nən, to dlamən, kəm da ɗa kəm ka kəna naa kawak, ni mi ka tare naa ci kəma kaaruu hau nda vəda, dək hau ndak ɗa tiye kəma naa kaarak gəri. Amma be mi dək ka de ka yawu matkam ka dəmu ka dlami ii ɗa matkam tən bai be bəlan naa bəlan bai aa dlama bi gəri, bo kun ka wənduwa kun da ɗa kun kwa nikwa dameci naa kun, a a dlame kun be bəlan bai sannau nən mi kwa tare naa aci makwabca kəm Aci ye kəma kaaro bai. Dək be nda kunu matkam gususku kuma daama inde gaaɗa ka dlam be bəlan ii maayin ka tatki ci bin nən to daama aa dlama be bəlan bai, amman ka dlamu naa bəlan nən liye kəma naa kaarak nən, ko ɗalmu naa kəci ka ɗalmu naa kə kamanca ci kuma ka zəga be mi mi waarra aa data ci bai ii kunu matkam ko kəkəm ko kəkəm bai, ka jibu du bəlam nən to wallai gafa aa dlama di kəm ampani kaapən kəkəm da dlamau naa nən ii duuniya kaapən ka bəri naa nən, aa bəri ii kun bəlan naa tiye mi waarra ka godete tu. Amma gusku ka dlam be bəlam bai ka de ramu ma ka mətu naa kəm nən to nda jibo saana kən naa bi tən pa naa sən naa nən da gogeti kəm bai naa nən da dapci kəm bai domin atu kuwa ka maaki bi kəm nən kəm. Dək be kaa dlame ɗa kəm ka jəgo naa bəlan da pədək dayi vəgi afa, wana mu ka dlamu ka vədu naa kəm nən kaa taana du. ka zəga du ka dlama naa bəlam ka zəga du, ka zəga ko dlamu gabshu dək. ka zəga du. To jo da mbasu kaasu nən kullumi ja rama ii ɗau. Dək be wa dlamau wa dlama bəlan, ko ka bəri naa nən, waarrau aa taana naa ci gaaɗa bəlan mi ka dlami ci, amman ka dlama be bəlan ii nən bi nən, waarrau aa taana ci naa bəlan bai, kumo kaakasku jibu naa ci naa be bəlan bi gu. Dək be bəlan ka dlamən, ka dlamu ɗa ci, ka dlam gaɓshu ye kadlami ɗa ci. To shine gaskiya, dək lakwtu mi ja da mbasu naa makwabta naa tamke nən ja kəmu kaarrak gu kapa janeu ja ɓəra bai gaaɗa lakwtu mi nda taama naa bəlan ii riwu, to ka ramadi nən, warrau kəma naa kaarau ciye nda rama di ci ka kəmu naa kaarak gu. Waaci nda zənzən, kakncin ja aadlame ja zənzən ja kəm gu. Ja kəmu kaarak nda yuwa sukwa kuya, to amman gususku naa bai maamu ma se aapəno, maamu an ci. Dəgəm Aagudum wam bai. Amma dəgan Aagudum dək ri kaa kunu ka dlamu di matkan, ci zəgadən ko kwa ellam magəraf kwa dlama ɗagai mi magəraf gu zəga bai, amman in ka dlamu sən maayim ci zəga bi nən to ka dlam magəraf naa yanda ka dlambai ka dəpshi be da miyo məgəraf tən. Dək be kwa ramu aa kəmu du amman indai zəga naa ka gugzi di matkam xi nən, ka dlam magəraf ko da rəwan kwa dlama naa be mu waarrau zəga bai, kuma mayin tən aya da dlame di ci dək be mi waarra kancu. Amma gusku ndaawa ancu bai matkam ci so ci miwu ngəzəm a fək ngəzəm amman matkam naa ngəzəm bai, to gafa se yarre wau dani da ɗayin gara, nda bi gara wambai, shine gusku dalilu dək lakwtu mi ci da mbasu naa maayim a jib dlame ci yaarre gaaɗa kaarak gara. Yaaru aa ɗayi bai amman in dai nda dlamo bin aa baakotan gara nda bi gara wam bai kaakasku da cimu aashirr. <noise>